ñaa ntii ña ka´yu ku ñaa yaa ña, ñá tuun, ña ndi´xi, ña kuií, ña ku´a, ña ndaa nduuku´n, ña kua´n, ña kua´n ya´a, ña ndaa, ñaka kunti ña ña ka´yu sinintiu yaa sivi ña Sa'an mii ntiu tyi ña viti ra kuantua íyari so kò´o ña ko sinintiu ntyi nania tyi ntinu ña Sa'an saán kuu ntiaa kana viti ra ña ñayo kuntia ña sinintiu ña Sa'an mii ntiu ni.